न्न्तन्ग्, सेस्वन्ग् हय्, एस्वन्ग् ग्र्कुम्नि, सहय्, मुन्ग्, द्न्, पेअब्, गुवन्ग् ग्र्कुम्नि, सफ्र, दुन्ग्। गेरुम्, ग्रीन् तेअ, गुह्र्, धुल्, हेर्बल्, छेमोमिले, अल्चोहोल्, छै, पेप्पेर्मिन्त्, जस्मिने, मेस, पुएस, तर्जिलिन्ग्स, असम्स, शिलोन्स, सिनस, बर्दनिस, हिरिक्स, लेमोन् बल्म् छै, हयोजिसस, एअबर्, अरो दुन्ग्।